Narekko eloqki madeceng tinrota ajaq lalo dilorong maddoja nasaba nako essossoki maddoja iyena biasatta deqna diulle matinro narekko wenni naiyena tinro wenni liweq siseng nasabaq nako deqna madeceng tinrota iyena biasa tau e mulle malasa nah narekko e- maeloqki madeceng tinrota narekko wettu wennini eloqni tau e matinro ajaq lalo diinung kopi nasaba iyaro kopi engka kandunganna deq nulle napatinro tau e mauni angkenna eleq nako ess nako- nako esso i makkaresoki makkareso teddeqkiq iyena narekko wenni madodong sisengniq maeloqniq disedding matinro magatti <hesitation> narekko magattikiq matinro mulle to ki magatti motoq nakko makessing i tinrota madeceng toro pakkasihattaq narekko motoqkiq deq dieloq macaiq-caiq masennangmiq naiyaregga malebbi masabbaraqkiq ceddeq